کینیڈا دی بھوجن سنسکرتی بہت ہی وِبھِنّ ہے۔ کیونکہ یہ ایک بہت وکھ وکھ لوکاں دا دیش ہے۔ کینیڈا وچ وکھ وکھ پردیشاں دیاں کھانیاں اتے تجربے ملدے ہن۔ اتھے بہت لوکاں دے <hesitation> کُجھ پیار تیار کرن دے طریقے ہن۔ <hesitation> یہ پرسدھ کھانا ہے پوٹین۔ جس وچ فرینچ فرائیز، گریوی اتے چیز ہندے ہن۔ اس توں علاوہ ہیمبرگر اتے ہاٹ ڈاگ وی کینیڈا وچ بہت مشہور ہن۔ اتے اناں دے لوک بہت چاہ نال وی کھاندے ہن۔ <hesitation> اتے اناں دے کجھ پرمُکھ کھانے وی ہن۔ جیویں کہ نانائمو بارز، کرسپی اتے چاکلیٹ نال لےئرز والا اک مِٹھا کیک۔